Omubiri owangakolha niw'erinani, ow'erihuka kandi nganzire erihuka lyakutsibu kusangwa ibbwa erihuka wukigha mwabindu binene, iwa- iwigha erihuka ebyalya ebyosi, mbulha nimukyeri, mbulha nimatoke, mbulha nibiribwa, mbulha ni sombe, mbulha nibundu wukabigha ebyosi ebyo, <noise> neryo ky'ekikalheka inganza erihuka, <hesitation> kyekyo ekyanganzire.